جاپان یو ځانګړی کلتور لري چې دودونه او رواجونه یې د تاریخ او مذهب سره تړاو لري. د جاپان د نوي کال جشن، چې د ژمي په موسم کې لمانځل کېږي، د جاپاني کلتور یوه مهمه برخه ده. همدارنګه، د چای مراسم او د فامیل درناوی د جاپاني دودونو برخه دي.